Rí nakhrua̱jo̱ rí tsú xu̱kú kuádiin rí guꞌjuáá porque ríndo̱o nda̱yo̱o̱ rí gúꞌdiin tsú xtílá jún ríndo̱o rí nadxuu̱n ríndo̱o rí xtaa jmiáa̱ꞌ nawáꞌlí nangu̱ti̱gii̱n inaaꞌ nangu̱ti̱gii̱n ríndóo mithaxnítsúu̱n xkua̱ꞌnii, tsú xtílá nda̱yo̱o̱ rí naa nandúu̱n juyaa̱ꞌ nandaaꞌ xtañúu̱ magáánꞌ mira̱ꞌdii̱n rí náa̱ mijngii xú rexa̱a̱ꞌ, ngaa̱ nawáꞌnúu̱lí náa̱ guꞌjuááꞌ. Ngaa̱ xúꞌkhu máa tsúú xúwáánꞌ mangaa ríndoo̱ nathañii̱ nathani̱ xtígúrámáa̱ꞌla tsu̱wu̱un rá, naratháa̱n rá, nadxuu̱ mangaa̱ xú naꞌnii̱ naꞌba̱a̱n tsiyuu̱. Nakhruaꞌjo̱ꞌ rí naaꞌ nadxawaa̱nꞌ xógí rí naratháan rangaa̱, nadxawuu̱n eyo̱o̱ rí khúún ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsú tsúꞌkhui̱ mangaa míxtu̱u̱n mú xtaꞌdaa, na̱ꞌkhanuu̱ náa̱ nijñáá mi̱tha̱ru̱gua̱a̱ nandoo̱ xú mitha̱ñii̱ khááꞌ rí xú mithru̱gua̱a̱ para que rí nani̱gu̱u̱ꞌ mangaa̱ rí xkuaꞌnii maxtáa̱ rí guꞌjuááꞌ. Xkuaꞌniiꞌ xu̱kúꞌ tsú gúꞌdiin ikhúúnꞌ rí náa̱ guꞌjuá porque xkuaꞌnii nakhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúún rí xkuaꞌnii ma̱gaa xtañúu̱, i̱ nandúu̱n mangaa̱ꞌ juyaa̱ꞌ rídoo̱ nawáꞌnúu̱lí inaaꞌ ríndoo̱ rí xtaa rá, ríndoo̱ ndawaan rá, pu migíná má ini̱ xu̱tiááꞌ ríndo̱o ndawa̱an náa̱ guꞌjuááꞌ. Ngaa̱ xkuaꞌnii ríndoo̱ naguaꞌnuuꞌla naaꞌ, nawanúu̱la xu̱ñááꞌ, na̱ꞌja̱núu̱la má míxtia̱anꞌ ndaꞌyaaꞌ xógíꞌ rí xkuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúúnꞌ rí sobre rí naꞌthíi̱n rí xkuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ ajngáá.